Izy kà akôho ndraiky aminaka tafidriky anatin'n̈y karazam-borona tsara bekin̈y fôton̈y irô io zen̈y man̈ana elatra bakà eo zen̈y irô mitilitilin̈y. Avy iô zen̈y irô tarika araiky miaraka irô dokotra ndraiky drakidraky karà karà in̈y karà zen̈y.